एबे फिर्जावक काम खासमा कहबाही जौत एबे देउनकही कुन्हु चिजु भेल ओकरके डौलसे धरके नाही सारीयाए जोकर बनाके जबण ओथिक समयक लागी धरके भेले जौ फिर्जावमा धर्साइ नाही । जस्ने फिर्जावमा कथी हसइ फिर्जाव चलादेले जुड हसइ । अ जुड भेलेसे कुनुहा जसनेकी एबे स्याउवा भेल, सम्तोरवा सबह भेल ओकरमा देसहु धइ हसे जबण जुग जेसइ नाही । बहुत दिनक लागी धरेसइ हसे हैने सारीयैलही नाही जुड हसइ हैने सारीयसइ नाही । हसे देउकही तोर ओकरमा एबे हमरा दलिया भातवा फेरी निझके एखाने देसहु धइ । तिउना तरकारी सबह किनके यानके फेरी देसहु फिर्जाअवमा धइ । उ धरले एबे फिर्जावा देसहु चलाई इचिहिची जुड हसइ । जुड भेलेसे तोर उअ बहुते दिन सम्म ज्äसइ नाही । हसे उअ हैने सारीएसइ देउनकही । उ छणके तोर एबे चिसो सबह हसइ न इअ कोक कोकला सभ भेल्, फेन्टा सबह भेल हमरा किनके यानके एबे इअ गर्मावमा पियके हसइ । जुड बनाके पिए खोजसाहु ओकरहिमा फिर्जावमा देसहु धइ । फिर्जावमा धके जुड हसिय हसे तही पियसाहु । हसे उ छणके तोर एबे गर्मावमा देउनकही खा गरम हसइ पनिया फेरी जुड बनके पियके मन हसइ । एबे यहाँव गौवा घरवम त खाली कल्धारा सबह हसइ । उहे कलधारावक पनिया भर भारके फिर्जावमा देसहु धइ । फिर्जावमा ध देसहु हसे पनिया जुडा उडाके पियसाहु नाही । एबे उहे फिर्जावाक काम देउनकही जुड बनावके ।